<noise> Nebbam pemborɗam kam kuugal maajam kanjum woni, ɗam femmba suumaare, ɗam femmba gaasa, taa wujii ɗam to hoore maa, ɗam wulante hoore, ɗam wulay gaasa hoore nden, ɗam itta gaasa kam ka pat.